Oime mokoï manzana oyoavɨva, oime pɨtava, jare oime jovɨva, seveguara ,manzana jovɨva ikavi, yanderɨe oyoe vaera, pɨtava ikavivi yau, mokoireve ikavi, erei jovɨva seveguara ikavi